عند كوي التيشيرت بحتاج الى تسخين المكواة واستخدام الترابيزة او التيبول لفرد التيشيرت، سم نقوم بكوي التيشيرت، سم بتطبيقه، سم نقوم بلبسه.